لو كنت حيوان بري لمدة يوم، هختار طائر النسر، عشان طائر النسر طائر حر وبيتميز بحرية، وبيتميز بانه بيسافر لمسافات كبيرة جدا ويقدر يروح اماكن في السماء ما حدش يقدر يروح لها. فهو طائر حر وطائر جميل